Sɛ nkorͻfo bi a wommfi asaase yi do, bɛhyɛ wiadze afaana nyinaa do ma, na sɛ otwar dɛ medze mo tum a ͻso medze gye adasa nyinara fi dɛm nkorͻfo a wommfi asaase yi do nsa mu a, ma mebɛyɛ nye dɛ, m'adar a honhom wͻ mu na okitsa tum no, me dze besi famu ma asaase apae ma hͻn nyinara akɛhyɛ famu na aka nyimpa no nkotsee wͻ do.